غاح أفضل انو اشعر بالبغد الكثيغ ، لان غاح اطيق احمى بالحواس الثخيني أو اتغطى بالبطاني الثقيلي أو اطيق اشعل أغصان مال سجغ وتصيغ ناغ وتحمى بيها ، أما بالنسبة للحرارة الشديدة أو الكثيغا حيل زحمي انو ويحد يتحمله وأحياناً تعمل للانسان جفاف بسبب الحرارة.